Orereta como isoseño mbaetɨ roguinoi kua tembiporu örërëtä rupi, se aesava oyapo yave mbaenunga limpieza orupi, otupei, jokogui remo kua omboɨapu aspiradora, opaetei oipɨte mbae, ɨvɨrupigua, ani oime mbae oi mueble reva,